Eey, colli ndiyam ko wayno peke haani jaateede ko e sonndu hay sinno tawi ɗi ndiwataa no feewi, kadi ɗi nguuri ko e dow ndiyam, aɗi mbaawi wuulaade. Kono ko sonndu, aɗi mbaɗa bofooɗe, mbaɗa bibje, njogii hoggo. Ɗum firti foti wonde ko sonndu.